Kuugal am jei Arande kannjum woni sorugo ndiyam Job am ɗiɗi ko mi waɗi nder fannuɓe, miɓɓe so wonaa mi njogii caɗeele ngol. Mi enjoyi ngal sabu mi foti naatude e caɗeele kadi miɗo yiɗi goɗɗum sabu mi aɗa waawi jokkude e goɗɗum